Sabong ge ngone so bake mahogo so ese bada la bada ge koroho, so bake roca gia la gia ge koroho, sobake roca kabaya se calana la kabaya se calana koroho, so pake roca piga la piga ge ena koroho. <noise>